Pues kakanu <hesitation> kadawa'anju ndidá naxu kane'e we'eñu xa ka inu te ndoñu'unu ndida pintura ñu, ndida actiñu, ndida naku'ana <hesitation> ku'a in botena na ku'a ki ka'ainu we'e.